Gny kiraro izy io ahitava ah fizarà maromaro, parties maromaro aminazy. Gny voalohany, de gny hitatsika ambony etiky zao da gny fagnasia gny tady kiraro igny. Tsy maintsy hatsofoky igny. De gn'ambany ao koa ahitavatsika misy gny semelles igny. De eo koa gny fampidira tomboky agnatiny ao aby, igny vatabeny hita ivelany atiky igny. Ze raha rehetra zay mitambatsy magnome kiraro.